Ajan chí tangu iin na ña vaxhina vaxhina ta ni xa otuna xhína kini xhina, xhina, xhina, ta janta ngu ni kixata keta daño ni kixa na kuna ni kixana, ta to kan'na na kana cambiar destino ná ta nruguan kana, danrokona ná xhína, danrokona na xhina ha danrokona na xamana marihuana, ha danrokona na xamana ino'o, ajan ta nruvana nadamana jan nadama destino ná, chi mina gta chinrena mina ho kogana chi tokea tutejan daño xina, to nrute ini kea daño xhinna a ino'o kea daño xhinna a droga kea daño xhinna, tato konina na kana nadamana destino entonces dañajan tá okogana. okamagana ino'o, ho kugana drogar ta na jan guan nadamana destino ná.